ऑस्ट्रेलिया के जो लोग भ होन तो तेलुक ना तो ज्यादा काम धंधा होन से बिल्कुल आराम धैक होन। जस भारत के लोग भी होन से तो आपणे काम से काम राखोन। और जस ऑस्ट्रेलिया के लोग होन से तो आपणी फैमिली और दोस्तोन के समय बितानो पसंद करोन। कुकी काम धंधा इनके ना होन। और जु ऑस्ट्रेलिया देश भी होन सो खेल के पार्टी ज्यादा ध्यान देओन। और खास कर क्रिकेट और फुटबॉल।